पतलुनो इस्त्री लानो टंगेस क़िशंग चायिकू ओम्स्की ता इस्त्री मशीन ग्याच आई एह सॉफ कपड़ा ग्याच, हटाऊ देन क़िशंग पतलून तता इस्त्री लान स्केते ताकि गंदा चगो इस्त्री लानेरंग पतलुनो चोमरनो मां चोमरनो ग्याच। आई क़िशंग हुजू खिमो ग्याच कि पतलुनं साफ ता तोना क्युकी चगो गंदा दाग निमा होदो इस्त्री लन्नो बाद परमानेंट हाचिज्या। आई क़िशंग क्रेज़ ह्त्यमो टंगेस पानीउ छिडकाव ले लानो ग्याच पतलुनो, ताकि क्रेज़ ह्तेनो ग्याच। आई जब पतलुनु खिसोग स्या हिस्सा इस्त्री लांते मम ह्देरंग क़िशंग हल्का गुड्स लंक्सया ताकि जब खिसोगू होदो निज्या मम कपड़ा होडू निशान बह्रिंग पतलुनो मां बन ग्याच, इसलिए क़िशंग हुडवस हल्का गुदास इस्त्री लन्नो ग्याच। आई क़िशंग गासू टंग हिसाबस पतलुनु कपड़उ मतीरयालु हिसाबस इस्त्रीउ टेम्पुरचर सेट लानो ग्याच।